वर्ष के कुछ महीनां में मिलण वाली सब्जियाँ यू छ न: फरबरी-मार्च म पालक, मूली; अप्रैल-जून म लौकी, ककड़ी; जुलाई-सितंबर में करेला, टमाटर; अक्टूबर-नवंबर म गोभी, मटर; और दिसंबर-जनवरी में गाजर, मेथी। ई सब्जियाँ ठंड-गर्म मौसम के हिसाब से पैद हों दी छन।